مو كل سلالات الكلاب والدياب بنفس الطريقة، في بعض السلالات تكون ودودة مع الناس والأطفال، زي البيجل أو اللابلادور، بينما في سلالات ثانية قد تكون أكثر تحفظ ،أو تحفظ علي أرضها، زي بعض الكلاب الحراس، مثل الروتوايلل، أو الدوبرومان، طبعا كل كلب له شخصيته الخاصة، وعوامل مثل التربية، والبيئة والتعامل معاه ،تلعب دور مهم بس في تصرفاته.